Alura për le piante ënt le ca ëntà bagnele 'na volta a la zman-a u anche 'd pi sa fa tantu caud e ëntà bütele ënt i post ëndua gl'ei si al ei sìe 'd lücce, ënta pa lasele a lë scür përché së no a patisu